<hesitation> waatin yaani niyya fulani kabat, ambition fulani won fulani midaffennoa kabattet <hesitation> niyyan tun atam siqarqartie ennan niyya tun unguvu sitkanniti wontan waatin midassitet bare fulanian siggetii yaani kila siku won ak moralli sit kannitii, dub niyan won dansa hamtua